איך כ'זע אינעווייניג אסאך ביכער און וואס איז געווען אוועקגעלייגט וואס זענען זייער אלט און כ'טרעף <hesitation> זילבערווארג וואס מ'האט אוועקגעלייגט וואס איז נאך זייער אלט <hesitation> נאך פון פאר די מלחמה ווואס קומען פון די זיידע באבעס. און איך טרעף דארטן אינעווייניג אוועקגעלייגט <hesitation> אסאך וויכטיגע זאכן וואס כ'וואלט נישט געדארפט זען.